كنفضل تكون عندي القدرة باش نتحكم في الحيوانات حيت ديك الساعة غادي نقدر نتحكم فيهم بشكل عاونو الناس الحيوانات عندها دور كبير في حياة الناس سواء في المجالات الطبية فحال الكلاب كيساعد المكفوفين والحيوانات كتساعد الناس في الاعمال الفلاحية وفي النقل ولكن نقدر نتحكم فيهم. ديك الساعة غادي نقدر نوجههم بشكل ايجابي باش يعاونو الناس في حياتهم اليوميه وهادشي غادي يكون عندو تاثير ايجابي على الاقتصاد وعلى المجتمع